गाँउ मे जइबे न त गाँउ मे न मटकोना सब रहैसै की मटकोना सब मेन तु माटी लेबे जैबे त उहे अदमीया सब न कोरते कोरते अदमीया सब न सोन बना दैसै की। त हमनी के रहीन पहिले जाइन हमनी के माटी लेआए त हमनी के माटी ना लेआइ पहिले खेलली उहेमे त उहे मे खेल ओलके चल आइ। त एक दिना न औसनके हमनी के हमर सब संगघतीया सब आ हमे गेली चल गेली औसनके खेलैत खेलैत सरेहमे की त सरेहमे गेलीन त एउटा माट रहलै। आ उ माटबामे न बरी चुका सोन रहलै की त हमर संगघतीया सब कथी कहैता कथी के सोन है कथी के सोन है त हमनी के कहली का जाना कथीके सोन है। त कथी कहैता चल न भित्री त हमनी के कहली ना न जबौ डर लगैत हौ त कथी कहैत हौ कथी के डर है चल न देखके आएके कथी होतै जे भित्री जे । त हमनी के कहैत रहली ना कहु बाघ ओघ बहरतौ तब त भित्री सेन कथी कहैत हौ नैखो ना बहरतौ चलन दिन है त हमनी के कहली हह चल नत त हमनी यो के न उ सोनबा भित्री गेली की। उ सोनबा भित्री गेली न त जैसे जैसे बरी चुका सौनवा रहलै सफा जैसे जैसे भित्री जाए औसनके औसनके अनहार होखे त बाद नेन हमनी के तैका भित्री पुगेलीन। त एउटा न आख दुगो न आख टलकलै की आ कसैन बरी एउटोन निमन आवाज निकलल उमेसे त हमे हमर संगघतीया कहैत हौ भाग गे केन हौ ताकैत केनहौ बोलैत। त हम कहली ना जो हमनी के न डौरैत डौरैत न सफा सास टंगेल रहल त हमनी के कैसनको डौर और के की आ रोडमे सरकमे चल आइली त अब ना जैहे सोन ओन मे की त कहैत हौ हह ना जबौ।